E h'opa'a 'oe i ka mea umi'ikukui haole me kou lima. E kau i kekahi kukui mawaena o ka umi'ikukui haole a e nahā i ke kukui. E 'ai i ka hua o kēlā kukui haole.